Mi heɓii mi yarii hoore kulol wolwuki yeeso himɓeeji, ɓaawo mi yeetanake himɓe ɗuuɗɓe nder suura janngirde. Demboo mi faamii lilal am ɓurii kulol <hesitation> ko siya kulol am, ko mi timmini bo himɓeeji ɗuuɗɗi kellanii yam no wooɗi.